खाणू खाणा बर्तन ये प्रकार हूदन। थाली हूदी। प्लेट कटोरा गिलास हूदू। कप चमच। प्याला कांटा पराठा स्टैंड। कडाई हांडी। टिफिन बॉक्स। जलेबी स्टैंड। फूल बॉल। यूं बरतनों कू प्रयोग हम करदा अपडू दैनिक आवश्यकताओं मा।